Ɗume haani daara soni a wari sodidago mota gonira noka e puccu goniranoka gonirawo. Go'o fu tawe jaha ndara inji makka, ndara ɓandu makka, ndara koiɗe makka, soni a tawi inji ɗin to wodi ko ndarata, jaha wadde anduɗo ndara, kamɓe ɓe andi to ɓe ndarata soni ka ɓoye ka ngolla, na ka naiwi ko ɓe wawi andugo, den ndara koiɗe ndara ɓandu makka. So a waɗi ni fu a andai kiila wodi ko ɓakkina woɗai